Menurut au seni ia usaha neme hataholi a, karena seni ia hataholi a taon pake perasaan boema hataholi a mameten a no emosin a. Mesin ia kada da'di alat bantu neu hataholia a untuk tao seni lebih malole neme hataholi taotaon mai.